Kalo pagi saya kemarin makan nasi uduk beli di pok mimi enak banget nasi uduk betawinye, ya allah nikmat banget deh sambal-sambal kacang, medok banget kacangnya enak banget kalo pagi tadi saya sarapan ketan urap beli di pok enok ketan urap enak banget, sambalnya juga mantep banget sambalnya kalo siang tuh saya masak sayur asem, sama tempe, sama ikan asin kalo masak serasem sih gampang pengen di panci kita sayur, tumbukin bumbu seburin sayur, jadi sayu asem tempe kita tinggal goreng aja bumbuin, tumbar tuh segala, bawang putih nah ikan asin kite goreng deh tuh nah kalo sore kite makan gampang indomie rebus, jadi